طي ملابس طبعا بسيط جدا، أول شيء بنحط القميص مسطح، بعدين بنطوي الأكمام، بعدين بنطوي القميص اللي هو من أسفل إلى أعلى بحيث يكون الطية الأخيرة من الأعلى، و طي البنطلون بيكون مسطح، بعدين بنحط الرجل على الرجل بعدين بنطوي الساقين، بعدين بنطوي الجزء العلوي من الأسفل للأعلى و الملابس الأخرى مثل التي شيرت نحطها مسطحة، نطوي الأكمام، نطويها من أسفلها لأعلى كلهم نفس الطريقة، بس إنه بتختلف شكلها في النهاية.